ما حيوانك الأليف المفضل، ولماذا؟ حيواني الأليف المفضل هو الكلب، لأنه مخلص وصديق وفي، خاصة في البادية الكلب دايمًا يكون معاك في الصيد، وفي الحراسة، وله دور كبير في حماية البيت والناس وأنا أحب الكلب لأنه عنده وفاء كبير، ويحس بكل شيء حوله، ويكون رفيق مخلص في كل الأوقات